بشوف أنه من أكبر الحيوانات هو الفيل، شفت الفيل في حديقة الحيوانات رحتها وأنا صغيرة مع العيلة، وكان يوم واجد حلو، سوينا shopping وتمشينا وشفنا حيوانات، كان يصير من أفضل الايام اللي قضيتها.